طعامى المفضل هو البيتزا بحب البيتزا بكل انواعها بحب البيتزا بالجبنه وبحب البيتزا بالمشروم بحب البيتزا بالسجق بحب البيتزا بالفراخ بحب البيتزا بالمشروم بحب البيتزا بكل انواعها ممكن برضو بحب البيتزا بالخضار بحب البيتزا المرجريتا بحب اى نوع بيتزا لكن لا مبتختلفش اجابتى فى اى نوع من السنه انا دايما بحب البيتزا هى طعامى المفضل